कालीमिर्च पीसने वाली मशीन एक चक्की या ग्रैंडर होवे, जमें दो रोटरेटिक हिस्से होवे। एक इस्तर और दूसरा घूमता हुआ। ये हिस्से कालीमिर्च के दानों को पीसने के लिए चयन किया गया हो तो काली मिर्च के दाने मशीन में डाले जाते हैं तो ये रोटरेटिंग हिस्सों के बीच आ जाए। मशीन में पॉट जो दानों को पकड़ता है और ग्रैंडर की गति कालीमिर्च को पीसने के लिए मदद करे। जैसे ही काली मिर्च का दाना घूमते हुए है रोटरेटिक हिस्सों के बीच में आवे, उसको बाहरी हिस्सा दबाकर टूट जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। यहाँ दबाव और गति के कारण काली मिर्च के दाने धीरे धीरे छोटे कणों में बदल जामे। कुछ मशीनों में ग्रैंडर का आकार फाइन अपकोर्स किया जावोजाते काली मिर्च के कणों को आकार नियंत्रित किया जावे हैं।